योगभ्यास करनो मिंका री वास्ता घणू हकरी चिज्ज होया करा है। योगभ्यास किकर करनो चाहिये मिंनाक ना एक टाइम टेबल बना लेवणो चाइजा सुबह सुबह करा या कणी टाइम करें तो बू उन टाइम कर लेवा ला योगा। सरीर ना अगर स्वास्थ रहवो वास्ता सरीर ना मोडनो चाहिये। एक टाइम टेबल बना लेवणो चाइजा सुबह सुबह जल्दी उठो और करो। दैनिक रूटीन री हिसाब हूं ही काम करनो चावा और कोई नासो भी नही करनो चावा।